Karai ta akodar atama kiniekinae ngiboro lu atokoda arai ayong ngakoromwa atolot eusaya aloraya asakaria ngukoromwa bguna eusa aloraya ediet ngutuk ediet ngikaala ayau eusaya alodwar atobua nabo amin nabo atoiyel atobu nabo eusa kona kiendeleya ebichar ngolo karai kikokei bu ayeni etamanit etau kang atamar epedori ebiachar lo kikokiai kengarak ayong kwai kerai ngikang de torumosi esukul potu yasi ebiachar toriamut ngiche ngikasia kongina emam ebiachar erono.